<noise> une vangambike mukisumba kama ikyo, ndiwesa ndipendelela ukurya ikyakurya ikisito kwasababu, <noise> isemu jira, sio semu jastarehe sio semu jaraha, <noise> kwahiyo ndiwesa ndichagula ukurya ikyakurya ikisito, <noise> hara kulingana uwesa une pange labda <noise> umuda kuvamie ikyekurya ilelo, <noise> labda kamilo avami ikyakurya sasita, <noise> kilau ukisa ukumela ikyakyakura sanane au sakumi, <noise> unaona? kwahiyo bangamele ikyakura kira kamaile undilye sasita, hata wakinganzilele sesehilavo, ndinuweso uvakuvumilila, mpaka kilawu isakumi. Kwasababu ikolo ndikapatire ikyakurya, ikisito kama uvugale, ningalye uvugale! ndinu uweso wakuvumilia mpaka mpaka kilawu sanane. Hata ningalya pavusiku, vakandetere ikyakura ikyo satisa jakumie au sakumi ndinuweso wakufumilila kwasabu pawuso ndkalie ikyakurya, ikisito ndirye uvugare uvusito wugale ndikuluta wunyanguswe. Kwahiyo unemu andiwesa ndisakule ukurya ikyakurya kama ugale.